Mamanak yang au hi u te au ta pernah u ndia so na nai Jakarta. Au ta pernah u te hu au hi u, te au hi mete langsung hataholi manakaminak felem al yang ita tateme meten nai tivi dale, te au ameda basan ita mete langsung an so na se mana'an nan seli.